Manyire ebijonji Nka ekuumi, entajumba, endayi ne'gimanyiira, enawawa, <hesitation> binu ebikusoma kamurari ebyo'ebikwiragura, <hesitation> nemanyiiramu nempikara, tekili kinyonji ekisana kyonka, <hesitation> ne'bisirwa, ne'bisirwa, ne'biwanganga, nebyogora.